الجلادة كانت غريبة يوم لبستها الجطة صارت تجدر تتكلم مع الناس، إستغلت هذي الجدرة عشان تساعد عائلة كانت محتاجة لمساعدة وبدأت تعيش مغامراتٍ يديدة وهي تحاول تستخدم هذي الجوة بطريقة زينة بدون ما تلفت انتباه أكثر من اللازم.